Ma ültimamet sun stait sun stait a Desenzano del Garda, ën grüp, nos grüp di marinai, marinai dë Pineröl, al e staita ün'esperiensa propi bela, anche perché a i era tantissima gent, a saran staie sesënt persun-e sesënt marinai, pi i respunsabil e cula gent li, comuncue al e staita 'na giurnà belissima